Inum nu oku nu me mi wol mi yi, mi dor ma- a mi yi bow na, ewey eyan me, ka ku me usuein, ina isom oo ina misom oo, ina mene oo ina e- menelu oo. Okunu mi dor mi von ma mi vi magne mu abo ewey, mi magne mu abo edegne, edegne mi, okunu mi dor mi yaw nu iwinme mi kein edegne nra mi va bow, krese dor inuminu mi ḍeri ka mi berigena, edegne ina okunu iva jan kom, dor me kperime ma mu ina mene nunia, ina mi menen nuria, imenen krese, okunu mi dian mu iwinkio mi dian mu iwinkio, ewey eyi me yi kperi me ma mu ina vom ubo na va mene oo, me nagne enu ewey yor, ubo nu baw ekperi men yor. Iyow nu me kuru me mene, okunu mi duw me rere yor ikuru mi yon ku me ubo. Mina kpetubo ini na aswei me ima mo ka mina tubo me mi yi te owey nu owute odar imi ahrar nu me mi da te ba nu ivom ekeiny ewey na yor nu me ma su abo okunu me mon- a yor. Oyi nu okunu ewey abo kunu me kperi me inum me kperi me okunu me va vena okunu miva dukume, mi dakuru duw ubo nuw baw eva kperike krese, ida kuru mene inum nu eko tum mu iinum nu me abo kunu mi mona, inum nu ekotun mu inum nu abo okunu mi wol kume, inum nu ekotun mu inum nu me swene mi gen mi diesen. Iwin ubo yor nu mi va magne mu abo ewey krese me nu iwin me mina mi ja mina ewey egidi me miya ubuwan ekire, edemeyi beregen me, ina va menekom, komu oyin nu ukpany nu ekotun mu ukpainy nu ikpol ewey inu okunu mi wane wing inu ekire, ewey egidi me miya dor eyi me kesine osovogine nu me, eyaw nu inum yor eya me sise mu adu me dor me beregen me ina okuveni nu eni me va mene dor eni me suvegine atomn neni kperi me, mi deri oo kpey dor ona ubo nu eni meva mene. Evon ubo na eva duw dor mi duduwa, kos ekue na nu me kwe yor oyan ovram oyan omosi, uta von ubo no okar` oyor nu oyi omosi uva kwe iwiny nu imi somwor ka mi dier wor dor ke mu mi som wor, mi dier wor nu uvon nu edu̱w nu otev uva kwe, oyo eduw nu oyi ovram yor ewey nu me duko yor ka me mina dor me kuru von ubo nu ikpeiny evon me duko, ma nu unai obilele nu eni me ta yor ka ewey evon ide arar na evan me ya dor eni me sulene atomn ku inu mam mi deri kpeny dor eni kere me sulene atomn. Ekein yor ka ubuwam ekure ewey evon iwinkio avi ka eva meya dor eni me sulene atomn dor nu oso mo kake eni okunu eni meva mene dor nu iwinfom ikuru minwola oyo ubo nu me abo okunu miva mi yen mu ekeing ewey me.